Sehil am, mbeɗa anndi sahaatuuji ɗanaade newaaki. Neɗɗo ina heewa miijooji. Njiɗa ɗanaade ndokkaa. Ko noon ɗum fof e wayde noon, a ustan miijooji ma. Kadi mbaɗta ɗanaade law, ngummoɗa subaka law, kucca e golle ma. Ndeen woni so jamma ari tan so leliima maa yiyi a heɓan ɗoyɗi. Mbaɗta ummaade law no feewi, ɗum ina moƴƴi no feewi. Ngati so tawi a ummaaki taw kadi a ñalli ɗanaade so jamma ari a waawata ɗanaade. A waɗtan ƴeewde nde lelotaɗa e nde ngummotoɗa.